Ñaamiñonyaariŋ, i ye a loŋ nbe ñaamiñonyaa wo le ye n kanoodundi ñonto. Beeyaŋolu fanaŋ be ñaamiñon yaariŋ ñaamiŋ wo le ye i kanoo dundi ñonto wo le ñaama, parisek ite la kiliŋ aniŋbeeyaaŋo taŋ ka taa, aniŋ taŋo miŋ taa aniŋ a nooroo faata ñoŋla. Hani i ko i taata i ko i be a bondi la je i buka a bondi noo jee.